මේකප් ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ලස්සනට අපේ මුහුණ තව තිබෙනවට වඩා ලස්සනට පෙන්නුම් කරන්න. <hesitation> ගොඩක් වෙලාවට <hesitation> රංගන ක්ෂේත්‍රයේ යෙදෙන අය, <hesitation> එහෙමත් නැත්තම් නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ යෙදෙන අය මේකප් ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක ඔවුන්ගේ රූපය තව හොඳට පෙන්නන්න උදව් වෙනවා. අනිත් එක <hesitation> සමහර අයගේ මූණ <hesitation> ගොඩක් විට ඔවුන්ගේ මුහුණේ සම <hesitation> සමේ තියෙනවා <hesitation> කුරුලෑ. කුරුලෑ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එක එක අසමතුලිතතාවයන්, කුරුලෑ නිසා ඇති වෙච්ච තුවාල, ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒවා වහලා ලස්සනට මූණ <hesitation> අපි කියන්නේ ක්ලියර් ස්කින් අර එක විදිහට තියෙන <hesitation> හමක් විදිහට ලස්සනට පෙන්නුම් කරන්න ගොඩක් විට මේකප් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම බැලුවොත් <hesitation> ඒක කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේකප් දාන එකෙන් තියෙනවට වඩා ලස්සන වෙන්නේ නැහැ. සමහර විට ස්වභාවික පෙනුම නැති වෙනවා, එහෙම කියලා. ඉතින් ඒක එකිනෙකාගේ කැමැත්ත මත තීරණය වෙන දෙයක්. ඒත් <hesitation> මොන අරමුණකටද මේකප් පාවිච්චි කරන්නේ කිව්වොත්, ඇත්තටම <hesitation> සාමාන්‍යයෙන් මේකප් පාවිච්චි කරන්නේ තිබෙනවාට වඩා රූපය තව ලස්සන කරන්න.